Amitwogik cho chame ko kimyet, ak chegoo amuu kimyeti komuch akol pegii akang'aa. Syaa aam kimyet aah ko chegoo atinye teta aripe teta, aka sokee akoo ngaam amitwoki chotok ko kokono kimnatet akoteche porta. <hesitation> kora peek komuuch kora tuga. Aas <hesitation> kochego koimuuch ichop mursiik, andan iluu ko kokakipoo kityok apaipachinii chotok amuu kono kimnotet akai kasiit.